اكتر شيء رومانسي بشوفه في الطيور بصراحة يعني ازاي ازاي الطيور بتجذب انتباهها لبعضها وازاي صوتها الجميل بتستخدمه في أنها تجذب شريكها وازاي بتساعد بعضها وتتعاون وازاي بتبني العش كل دي حاجات جميلة وحجات رومانسية بحب اشوفها واتفرج عليها يعني في الطيور